Tabalaky koa zao fomba fifandraisan'ny samby tabalaky koa zao reo manao miao-miao regny koa, regny koa zao langagendreo regny de <hesitation> na koa mifagnarakaraky mitovitovy amin'ny alika avao zany i, misy langage hafa koa ampiasaindreo ankoatsian'ny <hesitation> itovizantsika samby olombelo regny zany.